Ngaye shi ndilipo lela onda kokela komusati motshikandjo hogololo tshaoshikuku, onda kokela ne megumbo lyakuku gwandje ngoka avala meme gwandje nda kalamo ne ndili mo nameme gona nde naamwameme mba aatshona yo yamwe aakuluntu po kungaye, sho ne twakalamo megumbo lyetu otwa kala twii huvita thane se atushe ambala otwa kala hatu hi kosikola. megumbo otwali ike hatu thigimo kuku gwandje, sho ne tatuzi kosikola okwali hatu ya tuukilila kegumbo, twee tukwathelepo kuku kiilonga yimwe mbyoka atu adha ineyi longa, se tatu muyakulako itshewe ye taka vululukwapo, okwali ne hatu muyakula ko uunene ngaashi koku kalitha iikombo, opwali ne lela puna owike onene shaashi iikombo okwali hayi piti kwatoka, shaashi se uunene ohatu ziko nande opontano kosikola, thimbo limwe ngele otwa zako kuyele ohatu ziko pombali, thimbo limwe oha tuya ne kegumbo nziya twee tu kwathele ko kuku gwetu kiikombo, tatu keyi egululako se tatu keyilitha, ngeenge okwa toko, iikombo otatu yi edhilile se tatu ka teleka Sho ndakala ne momusati uule weemvula dhili omulongo nahetatu, omusati otshikandjo hogololo shimwe <hesitation> otshikandjo hogololo lela tshimwe otshiwanawa shaashi naashi tsha lukwa kiimba omusati oshaashi tshina omisati odhindji lela lela, dho ohadhi kala lela dhaziza, shoomusati omuna lela uuwanawa owundji shaashi omeya omogeli, iikulya ohatu etelwa lela ambala keshe omwedhi ohatu etelwa okulya, omusati, momusati omuuwanawa lela shaashi omuna omagumbo ogendji, go omagumbo ambala geli puutshinda nawa, momomusati omu, ka- ka- kamu kala omvula kamu kala egumbo inali lima, mo omuna omagumbo lela omawanawa ga tungikika lela aantu yetshi, aantu yokomusati oyetshi okutunga omagumbo gawo lela nawa.